Conas vagancias en Mallorca cola familia i las amistais, la mari col colol azuli celesti i dejal que passi'l tiempu sin precupal-si pol tiempu ni los pobremas dela vía de tolos días. Tamién aín quairus mu repolíus con velerus pola mari, mesmamenti enos Simpsons tienin unu colgau pala salita.